بفضل إني أعيش فى عالم خالي من الجريمة لأنه الجريمة تؤثر بشكل مباشر على الأمان ، والسلامة الشخصية ،وعالم بدون جريمة يعنى إنه الناس يشعرون بالأمان، ويمكنهم إنه يعيشوا حياة بحرية ،وبينما الكوارث الطبيعية فعلا هى صعبة ،ولكن القضاء على الجريمة يمكن أن يحسن نوعية الحياة لدى الجميع.